<noise> munalu mun diya subun nuwun wuntau diga <hesitation> rijaka mundiyau ga mukwa ka munkhuna kidirmo nuwun ina siga tuwun mun vaɗe ko mun kuwa tiyah munsan ham. Bamun da luka jika du supunka ta marta munkuna kidirmo nuwun inna pika ina siga munsan mi ham damewamma inna wiya tahi barka taiyau.